Ep kareke, ol kamsur tari, nah ol toloi ol vut soi basa ep lahin ap nah irhop, ol parai kating ontok pukun nah bisen u vut tar- ep lahin, ol parai kating onep pol lalapang, ap nah ep pol lalapang khel kor ap ol bing amat ep kereke ap ol weira khan lakan. Ap ep pol lalapang el ragai ep lahin sur el ansou. Ap an mur- ol wuti nah ol wut arop tari. ol lati, nah ol lati tar, katigau ol kho'tkho't, an murun ol parai khan lon ep sosopen ap ol boieli ol tuni sah mahin ep malum kinong. Nah el rhop ap ol wei soi- i- ep pol ring u tun tari, on- ap anmur ol parai saloh khontik tih sosopen ap ol ter pas ep malum mete'k ap ol pupusi ap ol parai tok laihi ap ol nangnang i sur el mener ol iasi ap leti ap amtoh angan mah.